أفضل ذكرى في الطفولة لما كنا نتجمع إحنا وعيال عمي ولاد وبنات آخر كل أسبوع بعد المدارس بتاعتنا ونقعد نقضي خميس وجمعة مع بعض نلعب ونهزر ونشتري الحاجات اللي نفسنا فيها وأوقات كنا نروح النادي نلعب كورة ونركب عجل وده خلا بينا ترابط كدا أسري جميل ونسأل على بعض ونود بعض.